Ingye nganganza erilhukwa esyanzwiri syayi ngasyanzira indinuku siwane neryu sikebyasyabiriwana nenayi nganabya okwabulimulembe. Nuku neryu nayi bulimundu wosi inaminyathi ngana nganawithemu akasentemu